दो हजर् पन्द्रह्। न बेबिनत् न खतन जैत है, थेके इन्चिदेन्त् जैत है, थेके अप्रे बेबिनत् न कम् कस् होइ जैत है, अर्हो हेइ होमो पनोर्, मोनत् पेलतो इतिक इमन् <hesitation> पन्द्रह् न कि होइ सेल पनोर् है, कबो परतो तम् है, अर्हो हेइ होमो है, अर्हो ब हेइ होमो है कि यसल् है, अर्हो ब किकि बेबस्त छलि यसल् है, हेइ होमो किकि कम् कोरि सेल, किकि करन है, हेइ बिअक्ति होमो कोद् कोरि सेल, केनेतर किकि कोरि सेल, हेइ होमो गम् पनोर् जैत है, अर्हो पेलतो, हेइ होमो जै सोलि सेल, इते बत मन् होमो, किसो किसो दिखत् ओनोति होइसे, किसो किसो दिखत् एके एके होइएसे, किसो किसो दिखत् परिबतन् होइसे, एक दत ब ओर्थने देख, मज देख, इते देख परिबतन् कम देखि बोले बोसे, अर्हो किसो खेतो, हेइ अछिमन् किनि देवेलोप् होइसेल हेइ होमो, केन्दु इते बत मन् होमो देवेलोप्मेन्त् बेसि होइसे जैत है, ब ओनोति बेसि होइसे, अर्हो जुगजोब् बेबस्त होसल् होइसे, बेसि भल् होइसे, केन्दु हेइ होमो जैत हेइ जुगजोब् बेबस्त ब, करि कोरि दिक्तो कम सेल, अर्हो इते बत मन् होमो, जुगजोब् करो इन्तेर्नेत् ब, बत मन् होइसे मैथ मे सभे बेसि बिन्तोसे।